In ntaka yoo ka chi ntii ntaka ñayivi kanteva visi in ja ki kunte in noko in ja ke nu yoo kaa